Pues konëbë clavo tu'uk kë myaj mat'sidëp ji'im martillo naj kapë jadunt's kuwop wopyëp axta kyunaxëp të najk dun myaj may.